Yaa neinaa botuwaa, luman yadindakni yakiyana anna s'tee, ki ekura sisake. Eekura kuraa lihuan siisatee, yaa ras huwayene yaa, hobatee manikahe, ya kanika liwii u kura liwi hanman. Ama yaa inaa hye, botuwaa maun, yaa haflei bakawa. <noise>